Minkaa cordi defammi. Cordi! Ko saabi so mim'mu gañata eko fooɗondirtee e mum koo. <hesitation> Cordi o huunde non ko mim njiɗi sanne; saka maaderema nokku amen Maasina yimɓe ana njiɗi cordi faa ɗoo haatatta. Beete fuu ɗum yimɓe ñaamata; so a waawi defude cordi lobbiri sikke fuu walaa an gañata ɗum kaa.